עַם קין פרק בין אלתסקה ואלאימאן, אלתסקה היא איאתקד מבני על תג'ארב ואדלה, קטכון عادתן עם אשחאס או מוואקף מחדדה, אמה אלאימאן פחו קייעתמד על קנעות דח'ליה, אחיינאן על שעי' ג'יר מלמוס או מאדי, יעני אלתסקה קאתרקז על אלוואקע, ואלאימאן קירתבט באלאמל ואלרוחאניות.